Samy tiako ny mitendry zava-maneno sy ny mihira, fa izany hoe ny mihira angamba no tiako kokoa e, satria efa mihira foana no fataoko hatramin'izay hatramin'izay hatramin'izao, fa na izany na tsy izany mety ho tiako ihany ny mitendry zava-maneno satria mb ahampiarahako amin'ilay hira hataoko